Shaani ko hawti e yoonki ji fuf hanna hakkilanke, amfiki e artificial intelligence dow goɗɗun hakunci haani ndaari tee, ngam so yeewa woɓɓe e dow fewre.